صراجة أنا ما عندي رياظة أجيدها ولكن عندي خطط إني أتعلم كذا رياظة مستقبلاً يعني، يعني مثلاً السباحة لأنه أنا أخاف من الموية يعني عندي فوبيا منها فأبى أتخ- أتغلب على مخاوفي وأتعلم السباحة <hesitation> كمان أحس البوكسنيج <hesitation> حلو كذا يعطي <hesitation> كذا طاقة وقوة وثقافة بالنفس، كمان من أهم شي أنا أعتبر إن الرقص نوع من أنواع الرياظة، وهذا أصلاً من هواياتي وأحب إنه أتطور فيه.